So tawi kaakol ine waɗi puuseer, koccan mi ko tekkere, mi waɗa hen ndiyam. Mi foppa haa laaɓa. Mi lawƴa tekkere nde kadi, Mi foppito konngol haa laaɓa cer.